झाड़ू को उपयोग मुख्य रूप से गंदगी साफ करिवे के लये करो जात है। जा सदियां से हर घर में प्रचलित है। एको उपयोग मुख्य रूप ते जमीन या कोई और सतह होये। ओके ऊपर धूल जमी होये। या कहू गंदगी होये तउ ओको इकट्ठे करिवे के लये करो जात है। एको मुख्य उपयोग साफ करिवो ही होत है। झाडू को रेशा नारियल के बने होत है। जो बहुत लचीले होत है। झाड़ू के काम करिवे की प्रक्रिया सरल होत है। लरकिन ईमे कच्छु बुनियाद सिद्धांत होत है। सबसे पहिले एको तंतु फर्श पे रगड़त है। जेसे धूल और गंदगी सतह से अलग हुई के इकट्ठी हुई जात है। जन झाडू को आगे पीछे घुमाओ जात है। तउ जा गंदगी को एक इस्तान पे इकट्ठो कर देत है। सफाई करत टाइम कच्छु महत्वपूर्ण ध्यान दीवे योग्य बाते। झाड़ू को आगे पीछे करके कचड़ा को एकाही जगह इकट्ठो करो जाए। नाई तउ यो फैलो फैलो घूमी। एको कोई अर्थ नाई बनी। अगर जा इकट्ठी रहीए तउ एको कूड़ादान में अच्छी से डाल सकत है।